ولو اني شخص يعني ما يعتذر قلما يعتذر لان دائما احاول اسوي الشي الصحيح حتى ما اضطر انه اعتذر بس اذا ردت اعتذر لشخص يعني احاول اروح عليه احجي وياه اكله مثلا انه اني ما جان قصدي ويعني اشرح الموقف كله من وجهة نظري حتى هو هم يفتهم انه اني ليش سويت هيج واحاول انه اخليه يعني مو زعلان بحيث انه يكون اعتذاري لمقابيلي ترجع علاقتنا حلوة